لو أقدر بإمكاني للسفر نحب برضه نسافر اليابان، بحيس نعرف كل الدراما اللي نتابعوا فيها ونحملوها كيف، وكل ثقافتهم المختلفة وكل حاجة عندهم، وزكاءهم الرائع ونعرف كيف ي- عندهم عاداتهم ومبا والمع- والمعابد اللي يزوروا فيها عندهم.